Some of ley vegetables neh that <hesitation> you can jeh see den once or few times in ley year they are so many because these vegetables neh ley grow by season na ley whole year you wey see them ley come by season ley time ley can bear la ley time ley will be available on ley markay and when ley time for a not to be on ley markay another one can bear but let me name a few some of ley vegetables neh wor I know can be available for few months during ley year one leh apple yeah apple la one nor ley vegetable yeah you can’t really see a ley whole year a get ley season a can come on ley markay and when la season go unless ley import it from a from other country to bring it on ley market before you can see it another vegetable i’ll talk about it cabbage cabbage la one nor ley vegetable neh yeah you can see it only few months during ley year when a bear leh dah when la time pass you can’t see it again another vegetable again la pumpkin. Pumpkin la vegetable neh where you can see on ley market for one month two month after some period of time you can’t really see it again another one la gorwor gorwor ley fruit gorwor yeah gorwor la one nor ley fruit too or vegetable you can jeh see a few months then a lose from on ley markay another one again la fresh tomato ley tomato where you see so a get time a can bear all ley vegetable neh I calling ley get season you can see a after few months a lose from the markay when you want see a unless you go to supermarket neh where ley people neh can take a from different different country to bring it in our country another vegetable again ley vegetable ley call grape, grape la one nor ley thing where you you can’t see a during ley whole year a can bear with season and when la season come a pass you can’t see a again another one again butter pea, butter pea a get season when la season reach you will see a all on ley market floating ho but when few months pass you can’t see a again during ley year. Another one again la lemon tangerine lime all ley thing neh ley get season when la time for neh to produce you can find nay all on ley market a can be cheap cheap yeah anywhere you go people can be selling nay but when ley thing neh season finish you can’t see a on ley markay again when you go ask for one apple ley naked price ley will call you ask for one cabbage ley naked price ley will call leh season finish tomato butter pea lime tangerine all ley vegetable and fruit neh la thing neh wor ley can bear with season when la season the pass you can’t see a again so I think la some mor ley few vegetable the I know wor yeah la season before you can see a.